صراحة ما أتذكر إني سويت هالشيء، بس أنا من الأشخاص إللي كانت ما تحب تروح المدرسة، كنت أكره الدوام، وأحب إني أكون بالبيت جالسة كذا ما أسوي أي شيء، كثيرا كنت أحب إن أجلس بالبيت، واجد اكره الدراسة.